Mexico jae iyarete oyapo dia de los muertos jaema opaete tetarareta yati familiareta opaetei jae oikuava reta omano va reta jukurei gura tembiu mbaepoti supe reta guraja vela, jukurei jaereta oyerovia jokope